Tongkat sepatu ndia ala sebut an lae suluk sepatu ndia ana bisa bantu Ita en lai-lai untuk pake sepatu terus ana kasi masuk Ita ei tingan lo sepatu dale, atau nanoka te hatoli yang tabisa ala dakak a alat ndia ana bisa kanu pegangan yang teak a.